Raha zaho avadikana mpamosavy kivà zany ah, raha ataoko alongany zany de miditra an-dragnonay zaho, de miditra amin'ny chambre-ako mazava ho azy, de mianjona akao sy zah sy mivaoka akao sy zaho ah raha sy fantan'ny olona aminay hoe zaho any io, sady na de iharana mety hoe iharanagna zareo ah, mety sy hahita de mety hande my ny eritreritry zareo hoe mety izy angambany izao kivà zao, de avy akeo izaho ah mandeha ma-mitarika anjareo ah mandeha amin'ny mpamosavy hoe handeha taty an'izao nivadika kivà.